छतरी म जो छ एक हाथ म पकडन वाल हैंडल होंद एक छाता होंद जै म एक कपडा जन लग्युं होंद जो पानी अन्दर नी ओण देंद और एक रोड होंदी तै म स्प्रिंग होंद और एक बटन होंद जै ते प्रेस करी तै या फिर दबय तैं तुम छतरी खोली सकद।